Teppui nappa tarangkangengngi tradisi aga maderri e taruntuq lettuq e makkukue yanaritu teppu i siaga tradisi engka e tisseng botting appenreq tojang bola baru sibawa <hesitation> <noise> yanaritu mappadendang terangkangngi pekko caranero <noise> niga kuangnge pigauq i yero uppanna tu- na- napalipigauq i na ye bottingnge leipigauq i <noise> yanaritu <hesitation> mapakasira- mapakasi- mappasikarawa ko penreq tojang <hesitation> leipatamai gon- <hesitation> sesa luwaq na aregga gemmeq na ko lalenna kaluku e ko mappenreq bola baru yamporengngi berreq sibawa yakko appadendang mattetteq-tetteq lofi yekko pura mengngala tau na yemaneng ro tawwe napigauq i padanna maneng <hesitation> alena semassijing.